ये संसारमा उत्पत्ति भया कारणले गर्दा हमले जीविको पार्जन गर्दाकी लेखा, हमले शरीरलाई जिवित राख्दाकी लेखा, शरीरलाई उर्जा प्रदान गर्दाकी लेखा चाहि केइ न केइ खान्याकुरा खाई राख्दु पडुन्छ । जो नरम हुनान, कोइ सारो हुन्छ, कोइ चपुनाकी टाइम लागुन्छ, कोइ पानीका जसरी निलिनान्, जुुुुुसका रुपमा खाइनान, तर के खान्याकुरा जसा कसा हुनान मानौ मासु छ, अण्डाहरु छन् इन कुरा चाहि हमरा दातका विचमा रन्या, गीजामा अड्कीन्या, सामान्य जीव्राले ननिकल्या, पानी खाइग्यावटी न निलिन्या तै टाइपका हुनान् । तैवेला चाहि टुथपिकले चाही एक तिखो समान भया कारणले जो हमले दातमाई राख्यापाछा चाहि मजाले दातमा अड्क्याका खान्याकुराहरु, गीजामा रया खानाकीहरु, फोहरहरु निकाल्या काम गरुन्छ । जैले गर्दा हमलाई विरामी वठे वचुन्छ । हमरो दातहरु सफा गर्द्या रोग लाग्द नदिन्या काम गरुन्छ ।